Ēém sa sinukuréén san jisonkénémé sin sifaas araso. Ēfaas nujuhé ukur yo nang éŋandéni nétéyul élagéni, éyaha nujuhé ukur yo nétéy jo élagéni, éjaméén ukur yo, néjuhé nak ujoow nélagéni nang aan néjangilani. Kankaan sinukuréén sa numiré nang ukur so, so béŋaar gasupehi so bélagéni. Ēé injé umu nejool bélobul mu nak ukur so, ukenum éni imbi siju silagéni; nang épuur, éboñul nuséén yo muféén. Usin yo muféén bujoom néjoow, tufunak nusin yo muféén néjoow, garsee néboñul nufénin yo, nubénéén usin yo éréém, yo énukuréén yayu yo béfasi; hani on béy, yo bérok anoom ho mama akuréhaam mé.